أقولك حاجه عن ثقافة الولايات المتحده، الولايات المتحده معروف عنها شويه ان فيها نسبة كبيرة اوي من اللي عندهم سمنة كتير دا لأن عندهم ثقافة الأكلات السريعه كتير ومضره ومفيش رياضه كافيه والشغل مبقاش زي الأول يعني مبقوش يصطادوا غزاله مبقوش يصطادوا ارانب كل الشغل دلوقتي في شركات وقاعدين علي مكاتب وفيه أكلات سريعة طول الوقت ومفيش مجهود بدني والأكلات السريعة مضره جدا وبتدي سعرات حرارية علي الفاضي وملهاش اي فايده للجسم، فأكتر حاجه اعرفها عن الولايات المتحده ان فيها نسبة سمنة كتير.